Bi ba-ja agba kirenghe bi muu agba. bi-muu ke buka agba ne bi shuu ke buka agba bi-ba. byi- ba kped e-kyu ke okun di. ke bebuo oshie mbe okundi n–sed gambe biishuoo ambe. a–a n–sed kambe bishuoo ambi n-ri erenghe mbe to mbe ko. nki ki da nyen gambe e chi. mbe mba ryu ba kyu ebong dizong oned. me to n sang ganki ke dyitiem ejyi n nyiding ereng n da chuap kambe. n kyu ne ony jyi. a a n fii ne kiked nki n–da tce e kinyin e kyu ne onyi jyi ke na onyi jyi o man e–sed beshuoo. o sed me beshuoo kanong kanong.